اعتقد اني افضل الموت بعد شريكي وده لأني لو كنت بعد شريكي هيكون عندي فرصة اني اكون داعمه ليه في السنوات الأخيره من حياتهودا هيساعدنا نعيش لحظات جميلة سوا بشكل أكبر وهيساعدنا ان احنا نكون ذكريات تفضل معايا مده طويله من بعده